एब <noise> रोटी फेरी हमार बहुत परकारक हसइ थरुवेइ हुनुका फेरी बहुत परकारक रोटी बनोसइ । जसने हमार झिलाई रोटी भेलइ, नकगर रोटी भेलइ, सेल रोटी भेलइ, पाउ रोटी भेलइ । पाउ रोटी फेरी हमार कहुन केक रोटी छुट्टै हसइ हमार । हमरा दुनोटक रोटी हसइ हमार छुट्टै । हसे अ <hesitation> कथसाइ टिकारी रोटी कहु, चपरेठी रोटी कहु, हसे क्यारक पतवमा बेर्हली हमार उ अ रोटी क नाउ फेरी छुट्टै हसइ क्यारा रोटी कहसाहु पतवा रोटी कहसाहु । हसे अ कथसाइ उसिनके खैनावा रोटिय कहसाहु हमरा हसे याको अ कथसाइ तेलवमा तरली अ रोटिय फेरी हसइ । तेलवक तरली रोटिया कहसाहु ।